Ah pues ino, cepillo pos para noyihqui, pos yecah mieua pos yaca motlancoch puacah, yaca ontlacuah, yaca motlanch puacah, pos para yaino servirevi pues, ino cepillo, Colgate, hasta para topelua, ya yabih isbielah ya motlahtlancoch puacah, porque tlieca ya yabih isbielah, bitzeh pos tlahtlacua, pos sahpa yaca yeh motlancoch puacaca ca cepillo